نجعد هنا ونسمع شوية بوديكسات ولا نفتح القناة بتاع اليوتيوب. نشوف شنو صاير في الـ- فى الحلقة بتاع امس والا سندير. احسن حاجة اني نفتح البودكسات ونصنع البودكس اهو متاع ساعة ونص انه مفيد هاد البوديكس مفيد انه يعطيني المعلومات متاع التنمية البشرية وحاجات مفيدة في التسويق.